Amignahy aloha aleoko mihinana an-tragno satria ana mikarakara azy azonao hantoka zagny le raha mifangaro anazy aka ahazonao antoko oe za misy fotoagna hena miady amign'ny fahasalamanana za sady matsiro koa raha ataotegna zagny é mba atao antrano zagny fa anakoa mandeha amign'ny hôtely anao a tsy aignao ino ko raha ataonjareo amign'izy tony madio natajareo azo sa maloto tsy haintegna tegna de lasa alako mihinana amign'ny hôtely zagny lasa marary egnina tsy hena, ok.